आलू पकाना सबसे आसान तरीका है सबसे पहिले आलू कर दे। तब एक प्रेशर कुकर करदे तांडो पानी करदे। आलू आलू से कनिको उग्लो पानी रखदे तंडी सिटी मारदे चार पाँच प्रेशर कुकर के और ये आलू एक सिटी लाने के बाद आलू चेक करदे आलू पाकी रे कि राणा पाकी तब फेर रखदे आलू तबसो सिटी मारदे।